Ñende wootere, bittuno ndaaroyde jawdi. O hawrii e ñayre ko hollata jawdi. Nii foti kanko kaa arsuku makko udditi. <hesitation> ko o ɓaminde ko, jonkaa o yey, o hollowinde kaananke o. Aya kaananke o yiɗi ɗun, soodi ɗun jawdi mawndi.